Ndikka mi raayo nde ɗiɗi gam mi heɓa nyamruki yeeso dow fannuuji feere feere. <noise> Gam mi ɓeida heɓugo ilmu, mi wallita duniyaaru yaha yeeso.